चिनो क्त्यम मुलुक जरुरी निज्या क्योंकि किशंग खावु ल्य्य गुदोस ही जाज्या आई गुडू खी बेक्टिरिया निम स्केटोश। आई कीटाणु निम स्केटोश हतांग किशंग खावु रांल जये रंग किशंग देयानो बेओबेओ किशंग बिमार लांचीम स्केटोश। चिनो कतेमो तांगेस किशंग च्यिकु पहले ता पाँच से दस मिन्टूए तक चिनू तंग बोक टेओ बीगोंयया तांकि। हेज लन्ना किशंग चिनो कोला हाचोश आई कोला चिनो क्तायमो आसान निज्या। चिनू तांग क्तात्या किशंग हुडू बाद हुडू तांग नाइल फाइललु मधीधस स्मूथ ल्य्य लान स्केटे। होडो ल्य्य ओबोल निज्या। आई चिनो बोदी गौतो ल्य्य मा कतेमो ग्याच हमरंगस तक होडो चौग हिस्सा तो हुड़वक्स तक ही कतेम ग्याच। आई चिनो कतेमो बाद किशंग साबुन्स बोकटेस चिनो गुदो ओबोल गिक्शिमो गुच, ताकि चालय कीटाणु मानिमो ग्याच।